Sí, las vacas i las cabras puein reconocel alos sus amus i tienin costumbri de muestrá-lis afeutu. S'acercan, hazin ruius i mesmu puein siguil-ti comu si hueran perrinus. Por essu es qu'unu se sienti malamenti quandu le quita el chotinu ala probi vaca, porque m'esconfíu que la vaca no puei entendel qu'aigas síu escapás de quitá-li ala su cría. Es cosa que me piensu muchas vezis. I me hazi sentil mal.